<hesitation> Mbae ia ikaviko yande yaipotavae yayapo jare ñañono mopeti jendara yaekata jokope <hesitation> oyeesauka oivaerajare ipuere vaera kiareta omae jeje jare <hesitation> yaesaukatajokpe arakaevaeyande ñanekirei omae yanderupi